Wutṫ, tsṫr, kidṫ, fudu, vatlṫ, maha, matsṫr, furfudu, kuchiya, dṫrbitṫn, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn kidṫ, bahṫn fudu, bahṫ vatlṫn, bahin maha, bahin matsṫn, bahṫ furfudu, bahin kuchiya, dṫbṫtsṫr, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn kidṫ, bahṫn fudu, bahṫn vatlṫ, bahṫn maha, bahṫn matsṫr, bahṫn furfudu, bahṫn kuchiya, dṫbṫ kṫdṫ, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn kidi, bahṫn fudu, bahṫn vatlṫ, bahṫn maha, bahṫn matsṫr, bahṫn furfudu, bahṫn kuchiya, dṫbṫn fudu, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn ktdṫ. Bahṫn, fudu, bahṫn, vatlṫ, bahṫn, maha, bahṫn, matsṫn, bahṫn, furfudu, bahṫn, kuchiya, dṫbṫ vatlṫ, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn kṫdṫ, bahṫn fudu, bahṫn maha, bahṫn matsṫn, bahṫn furfuda, bahṫn kuchiya, dṫbṫ matsṫr, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn kidṫ, bahṫn fudu, bahṫn vatlṫ, bahṫn maha, bahṫn matsṫr, bahṫn furfudu, bahṫn kuchiya, dṫbṫ furfudu, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn kṫdṫ, bahṫn fudu, bahṫn vatlṫ, bahṫn maha, bahṫn matsṫn, bahṫn furfudu, bahn kuchiya, dṫbṫ kuchiya, bahṫn wutṫ, bahṫn tsṫr, bahṫn kṫdṫ, bahṫn fudu, bahṫn vatlṫ, bahṫn maha, bahṫn matsṫr, bahṫn furfudu, bahṫn kuchiya, dari.